Injé siwato soni futook niyanuur nak iŋoot nufuk. Baré saan ijumé iŋoot imbi sitogoom, soni futook sifojiir. So sasé san ijumé iŋoot imbi niyoloyo bujoom jambi éninoom ésonkéén gaŋoot.